لازم أروح للسوبر ماركت أجيب منه الفواكه اللي أنا هحتاجها إذا كانت موز أو تفاح أو أيا كانت الفواكه إذا كانت فواكه صيفية أو فواكه شتوية وبعدين أبدأ اجيب طبق وأبدأ أأقطع الفواكه بحيث إنها تكون متناسقة مع بعض بحيث إنها تديني شكل كويس وممكن بردو أفتح اليوتيوب أو أفتح أي صورة فيها طبق بنفس شكل معين أبدأ إن أنا أعمل زيه.